Woho o̱ho̱ no o̱no̱ me kpe ha ria oghere no̱ aro kpe i. O̱ho̱ we te dei̱ no eki ze were fi opia fiye oho we we je fi opia ye oho̱ were bru ye uzo, bo oke no we ti bru ye uzo no yo we ro ame roro ro te eno we jẹ ro ame roro ro the we re tie fio̱ odhe̱, we̱re̱ sa ibi ekpe ye na nol no we jo si bi ekpe na noi no were te vae we je̱ rak were ru ye ro the we je re̱ ro the were fi ugwe ue, fi emagi ye̱ fi arobasa fi ye were re̱ ye ro the ere sa re ye the iziwo iziwo rierie, iziwo kpobi no we gwolo̱ re ye the we resa re ye the, evao oho eri kpaye ene̱ i̱ are yero the eri me rie kpaye. Mesa re ye ro the isikapa so fa were ye ro the oware jo no owho isoko ore sa re. Eri me̱ rue̱ kpa ho o̱ho̱.